Ny fanatanjahantena tena tian'ny olona izany aty an, voalohany indrindra aloha dia ny baolina kitra. Tena hoe tsy- tsy azo andaharana mihitsiny raha resaka baolina kitra. Dia ny ankoatr'izay an, ny baskety. Tia baskety be koa ny olona aty. <hesitation> inona re ny ankoatr'izay e? Ny ringoby angamba. Ny ringoby koa anisan'ny tena sangany izahay eo amin'ny <hesitation> ny sehatra iraisam-pirenena.